Do prej shteteve, Shqipnia, Greqia, Gjermania, Anglia, SHBA-ja, Italia, Spanja, Japonia, Hungaria, Suedia, Norvegjia <hesitation> Turqia, Moroko, Sllovenia, Sllovakia.